გამიჭირდება თქმა, რა არის ბედნიერება, ყოველ შემთხვევაში მოკლედ ამის თქმა, მაგრამ ერთი, რაც შეიძლება დანამდვილებით ვთქვა, რომ ბედნიერების მნიშვნელობა გადაფასებული არი.

მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება რაც არის, არის თვითონ სამეცნიერო მეთოდი რომლითაც შეგვიძლია გავიაზროთ სამყარო ჩვენს გარშემო.

საქართველოში ახალი წლის აღნიშვნა ეს არი დიდი მოვლენა, როგორც ალბათ ყველა, აა, ყველგან სხვა ქვეყნებშიც და ეს არი, ასე ვთქვათ, ემმ, აა, ოჯახური ზეიმი, რომელსაც ოჯახი აღნიშნავს, დაა... მერე... შემდეგ დღეებში ეს არი, ეეე, მისვლა-მოსვლა... ნათესავებთან, ახლობლებთან და მოკლედ, კაი დიდი ხანი გრძელდება ახალი წლები.

აა, მობილური ტელეფონით გვაქვს საშუალება გამოვიყენოთ სხვადასხვა ტექნოლოგიები სადაც არ უნდა ვიყოთ. ფაქტობრივად ჯიბეში გვაქვს კომპიუტერი.

ზოგადად ჩემთვის რაღაც დღესასწაულები, ასეთი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის, ამიტომ გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

აა, ბოლოს ვნახე პატარა ქუჩის ძაღლი, აა, რაღაც... მზეს ეფიცხებოდა, ამმ, და რაღაცნაირი, როგორი ფერის იყო... ხო, რაღაც, ყავისფერი ძაღლი...

ყოველდღე ვხედავ სხვადასხვა სახის მცენარეებს, ემმ... სახლში მაქვს ძალიან ბევრი სახეობა და მათ ვუვლი კიდეც. ეე... გარეთ, ეზოში ვხედავ წიწვოვან მცენარეებს, ყვავილოვანს, ბალახეულს და სხვა.

ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი გამოწვევა თანამედროვე სამყაროში არის სამ.. მშვიდობიანი ცხოვრების შენარჩუნება.

ემმ... ცნობილი ისტორიული ადგილი საქართველოში, რომლის მონახულებაც ღირს, არის ძალიან ბევრი. ა.. პირველი, ეს აუცილებად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ვარძია, აა... არის ასევე უფლისციხე, აა... ქუთაისის მიმდებარედ ტერიტორიები და, ზოგადად, მთლიანად საქართველო არის სავსე, ემმ... ისტორიული ადგილებით. ასე რომ, რაც შეიძლება ბევრი უნდა იმოგზაურო საქართველოში.